Le patate i cunservu dopu la racolta ën 'na crota ëndua ch'al e nöit e ëntà ch'a sia co anche freida përché se no se la crota al e cauda le patate a ven-u mole, fiape